ruu chii jataga iniri kuantiñuri kísí ñu’u jaa kaka’a tu mari jii chii este tiari, mamari ni kakaña ja asuga yee nteyuu chii yua te vaga cho’o teei chii, chii a ka kísí ñu’u yua nasuga kakúú taka káá yua chii este tuu yachi xáá ntiko nteyuu chii kakuy ñu’u yua chii naoga te vasa ntiko teeyu yua sua, natu taka ko’o taka kajatiuri n’ani ko’o ñu’u luli kakarijii mani yua kajatiuri jenari yua chii, yua ni jatiun mamari este ruu suni yua jatiuri suni navari taka kísí kaa luli tu kajatiun xaari, ñiiga ka jatiuri kísí ñu’u sua yua kua kuu kajatiuri.